Ikpoki ke tue ni ekoh ophala baal ologhi ku areten pho ikpoki ke tue bo ekoh ophala baal ologhi, iniin arughunotu, edien ohle edighi ni iibaghami pa adol aghudum abidi ophughol amuum edighini iibaghami pa adol aghudum mo ab idi ophughol ooghor edighi ni ibaghami mem oye u/ moon siphe eghunotu epe pho ku areten pho epe pho ikpoki ke tue bo ekoh bo ophalabaal ologhi eeni ahnir di abal oye pho opo pho. odo otu di elo ohie bin wdighi ni iibaghami ku ma arol siphe pho amunom r' oye pho opo pho ku eeni ohiom mo atu amugh, ii ni ken ni ma amar aghian ni ibami anmunuy ku ohle edien edighi iibaghami ku pa pho bin ku aani amiin oye di aamoogh ikpoki bin oye pho aani mo ono ka pin nyodi ku odi aaru ameera ku oye pho aphin nyodi ku toro torọ bo iyaar pho epe odi ra wa bo, mo ra wa ohle edien, ongo ni ikpoki pho bin, ra wa okpologhian asuo ma, onyo ikpoki, torobo iyaar di ra wa, ongo ni ikpoki pho bin, ophalabaal ologhi ka tue ni adigh siphe eghanotu aghudum mo odi bin ologhi odi abaal, bin ghalamo na umitegho ghan ni awe ophogh bin tieh, o/nighe ghan ongo edien ku loor esi di ikpoki pho me eru bo pa aghudum mo odi, kor obo iyaar di ra wa, ongo nyodi, ra wa oogho asuoma okooghinaan, rusuoma, olom mo asighe ikpoki pho akpolom nyodi na ka miin mo ologhi odi ka baal li ologhi pho odi abaal bi ghalamo amiteyhu ghan ni bin taah ma aru bin abugh bin ra tele paph paph paph ma bugh awe mu mugh mo tiesh. anir pho olughi m' abaal bin anir pho m' abugh idi edighi bo eepho me digh pa ekpom odi. mem lo oye u/ moogh ikpoki ku abile aaru amoogh ikpoki Eepho r' edigh ghan ni ekpom mo odi ku mem lo eepho pho edigh pa ekpom mo odi, na ka miin m mo ologhi odi ka baal a r' iboh ke dighi dol aghudum mo odi ka moogh iboh, ophalabaal ologhi ka dighi bin odi ologhi odi abaal shey mo enaan, mi ku ubile ni adighi oye pho ophun, mi ku bile ni rahle ghan edien, araar ikpar ni but nyikipho mi ku ma dighi oye di abile rahle ghan edien. na ka miin di ologh oye pho opo kabaal oomo arelen pho odi kamugh oseph enaan, ka mugh obem mo shey enaan madighi, rodon ku mi ku madighi oye di ka ngaani oye edien, r' anyo aani oye ikpoki ka anyo aani we rear, owghi odi ka baal li, ku iboh ikpoki redighi ghan idi ologhi oye ka baal, oye lo u / moogh ikpoki, ologhi ra / baal ghan idi edighi bo mi ka ko ika edien, ohle edien ka kparanaan ni nyodi ku uhghi ko oomo awe pho abuen na amun, ro robo oye ra wa ghan odighi oye di amoogh aani ikpoki ra wa ghan oghii lom opeer odo amoto, ra wa ghan ologh otu, ra wa ghan ogh. ehma abekeeny ra wa ghan ophin ahnir omaraghoan, otrain ibam anmuny abidi oghighi igey asi school, ro wa ni di ibam anmuny abidi ko kughi igey aruitu itungha otungha igey avaar odigh igeh udighi pe ku ihiom atutro so oye ku uloghi ku oye di amoogh ikpoki torobo torobo amem ologhi odi abaal u idi edighi bo opuru ephen ikpoki, ghalamo oye ku amoghiom mo obumoony pho ku aniuni, opuru ephen ikpoki odi r' amoy. Opokuoye di-miin ikpoki redighighain iyaar di ologhi oye kabaal klamo a reezeh bin re tuman nyodi tro bo amen mo ologhi pho odi abaal u, ologhi pho odi abaal bo a reezeegh retuman nyo di ologhi abaal ekpom mo odi epoh odi r`aburonan maleh odi ra jigha jigh ku amoogh opha la baal ologhi loor esi di eepho edi pa ekpom mo odi kuoye di umoogh bo ikpoki re dighighan idi umoogh bo ikpoki ologhi ra baal ghan loor esidi role edien bin esighi libaagha mi iminimiin ku re kala mo ro kpeo osighe ikpoki biin okoom etean esi di odi raki eniamem edighi limahami omoogh ikpoki okoom etean pho eni ma tuan abile kue ekpisi phe pe pho mi dighi ni ekpisi di mi loghonaan nyo di dighaagh dook a ghudoom mo odi loor esi di odi omoogh ikpo ki okoom oghi kuodi ma tuan bo awahle edighi ibaanghami pa adool a ghudum mo odi so ologhi oye pho opo pho amoogh bo ikpoki pho r`abaal ghan igey ka pu ologhi o po pho umoogh bo ikpoki pho. Idiedighibo oye pho opo pho umoogh bo iokpoki pho iminimiin r`ibaaghami, ariiphina ku re dighi ghan bin odi ku oye di amoogh ikpoki ologhi odi rabaal ghan omo pho a meemo memo.